Tnutnu nɗye dami gbma yna, yi efa tnutnu, wo snu, yiga ɓwa ynaɗyi yi ɗyi, yi si ynaɗyi ɗyim wo snu he ɓwa ynadyi he zhi ke heɓwa ynaɗyi he ke gi he zambe. Wo snu nɗye hega ɓwa gyeri he shi gyeri hega yi mango sam, ɓena, gyeri ga zhi he snu ga da he gbma gyeri ga zhi nɗye hega yi ynaɗyi hega, lo helo de sisi m eɗye yi ɓe gbmada nyi gi he e wyegu lo eɗye ynaɗyi muhni chni he zhi hega laga hele kni shna nɗye a ɓa ye he, yna hega lo helo snu gyeri, gyeri kima efa yna nunu yi gbogbo gbo gbo, yi nu etsi yi nu ewyi, yi nu kami ba yi nu anyi yna atsu tsu, manpa gbmango, ayna mwa bare nɗye yi nu yna enyi nyi tso, eɗye deyi ɓe dna n, he pmyi gni pyamkpa dodo nɗye ɓa chna zhi pyi ge ɓe yna nɗye he ga ɓa kpma wyango nu. Lawo ɗutu, ko nɗye duluga nyi hega bu hega yi ɓida hega snu enyi nuwna gbo he zhi he ɓa fi enyi tata hna lo, ke enyi hna wa da gyeri nɗye kuma ynaɗye nɗye hna, azhi ɓa snu ga ku zhu wo, wo ɗyi ga dawo gbma. Wozhi ɓa lo pyi woga lo gna, zakaza nyi ri wami gyeri go ɓwababa heɗye zhni wuri ha snu ynaɗyi du yna ha yna ɗyi du he ɓyina ga bese wyo du za nɗye he ɗyi ynaɗyi ga knu he ɓyi na yna snuga dna ɓe gnuma de he wna sasae. Yna snu efa ɓe gada mi gbma yna hnan. Efa kuma snu aɗye he nayi yi tsatsa eɗya kuma da zna fi e he nayi lo, hega de zna gnuma fe e nayi'o sasa n. Efye gari nɗye yi fanu helo fa n aɗye byina da hem wori snu aɗye efa ɓe dna yilo, eza shna n ɗye nyi mi ye efa ɓe sosoi.